Ma pidänüq ilmselt luudusõ kotsilõ veidüse rohkõmb tiidmä asjo ja opma, selle et ku ma ausat ütle, ega ma ekä tsirku ärq külh ei tunnõq, kedä ma mõtsah näe. Nii et om kurb.